Ane achame ya karu kemoi, kotara kisis emet anda komameche keet ne pole anan ko ya ki kokwer chi kipatit komachame kapsa, tuket ake nemache ko ya ki- ki- kitee kitee seseet kole wuu wuu wuu, komachame kapisa ana ko kang'et lakwe ako ako rir, kowaach lakwe kapisa ako weei, kemoi ako kiru, ko achame ane ko ki siis emee, ako amu ikesiis emeet irue nekisikchi, akirue akoi maikase maiksase tuket ake tukul, ake ko ya kawach chii kemoi. kowaach chii kemoi ako ki kisis emeet koya ochei amu tile tile rwondo ng'ung nekakiru, ako kaimache iruchi kei neki nekisischikei, kowach chito kemoi asase akomache tukot no kapsa, ako keny, ko mamache chito ne- ne- ne kichito ne- ne- ne ruei ak akocheru sautit ne makararan ya kinuuch. amu tilenchii rwondo.